﻿Mamulyan tattano minu ɗoi minu ɗijii ti gwandum, piɗɗi ambishiƙeju foƙ piino ya ƙro ƙonƙo, piɗɗi a shashi minam, shine ma foona lokoci ci leƙon ii anmiratte ii ndang shaaru mina nong shinu, minun ndang wattii kpommiccina piɗɗi ɓilang ndang fooro shene peleu kafun shayyiru mina nong shinu, piɗɗi afurishi shenem ƙelanƙu ni, kiji ma yiiƙo muro ar iya furo terem, mintetu teri ya fulat ta watu mina minun wattu kpumi ƙa shaabi ma poori shi ƙpanang ya ɓong weƙemun ta sharu mina nong shinu, minu ma ɗiji ƙan sheran shik shene ma penƙira nwantu nong shinu, ma mulyan iyyano piɗi ɗijii ti taraba ƙamma mulyanno pida ƙanma ma jijino dijii ti taraba shinu minu a ƙpumshin ti foki foki kiji ma mulyan tattunom, shinu ma daangƙo munu ndang yu shene peleu shene gbonong ma illina diiƙa ti kuju, ma illina muro minu ndang shup foƙƙi ti shaabi ɗoi minu peneng wa gɓuumi ma ilina ti ƙumu ta pishe minun ndang shurun foƙi amburu ma illiƙo ti kuju minu shaana minu ma diji ɓang ƙa shaabi mina warshi shele shaabi ti foƙi fokim kelengkui mandi fudi waro shele shaabi koƙƙoi tali mu merje shoje yiƙiro piɗa fusshii minu warshi shele shaabi ƙa shoo, ma ƙa shoo minun dang wari mandi ta sheme sho peleu mandi sho gbonong mandi sho ɗoƙ, sho jimo.